मछली अलावा पाणी मा रौण वल अलग अलग जानवर जनई मेढक कछुआ मगरमच्छ डाल्फिन व्हेल सील और जल पक्षी जनेकी हंस बतख ई सभी जानवर पाणी तौल रैंदा